Chumoli, asalari, chigirtka, <hesitation> kapalak, pashsha, chivin, qo'ng'iz, suvarak, sichqoncha, ipak, <hesitation> qurt, kuya va o'rgumchak, <hesitation> undan tashqari chayon, qo'ng'izcha, <hesitation> kanalizatsiya suvaragi, shillik ari, <hesitation> qo'ng'iz.